Maa all eläseq mügräq ja vihmavaglaq ja sis eläs sääl viil määntsitki hussikõisi ja mutigukõisi. Naaq ummaq põhilidsõq, kedä ma tiiä.